So a yehii nokku ɗo a anndaa. So tawi aɗa waawi jannde nii ƴeewan ko winndi e taransporŋaaji pibiliki ɗii. Njannga ɗum, walla so tawi a walaa lanndoɗaa. <hesitation> Fulɓe ana mbiya, mo janngaayi landotooɗo ana ɓuri jannguɗo mo lanndataako. <hesitation> Ɗun ɓeydata faamu.